kua mƗmba pavorreal retako ipuere mopeti mƗmba ipöragueva, ipöra yeye ereiko ombocambio ranga rangagua ipïra oime yave iyembokate öi oime yave kia ikƗrei oipƗ jare jaeramo kua oyembocambio ipepo rangagua ipiraeteiko ipörako oyembocambio kua